Waaw picc yoo xam ne dañuy rëbb guddi, yoo xam ni guddi lañuy jóg di dox; xar-géej ci la bokk moom daf dee yuuxu waaw day yuuxu comme que hii lool la dee def mooy picc boo xam ne guddi rekk la dee bugg di jóg. Te lépp lu muy lekk ci guddi gi la koy lekk bu bëccëgee mu dem tëddi waaw xar-géej gi moom la tuddu.